Nijool ilobul yara siwatohoom sara goŋoot nufuk. Injé siwato sara gaŋoot nufuk; siwato futook surubo nibajé so soomé nang unogénul niyaŋoom éwato wato aw bétogoom jaguŋéér. Injé alobé mama bugul siwato saan ijumé iŋoot nirégul éhé niŋoŋoot nitiŋéén; siwato futook iŋoot so nufuk, so sitiŋeem tiiŋ so soomé nang iyuho tufunak; gaŋoot tufunak go ijuut nimi niŋoŋoot itiŋéén.